ہم جیسے جو بھی چیلنجز ہوتے، یہ سب ہمارے لائف کا ایک پارٹ ہے۔ تو ہمنا چیلنجز رہتے، تو ان کو فیس کرنا پڑتا۔ bِنا چیلنج کے لائف میرے حساب سے تو مشکلیں ہوتی ہیں۔ bِنا چیلنج کے لائف میرے حساب سے تو مشکلیں ہوتی ہیں۔ bِنا چیلنج کے لائف میرے حساب سے تو مشکلیں ہوتی ہیں۔ چیلنج جیسا کہ کچھ کرنا آئے، اس میں سیکھ آتی ہے۔ لائف میں ہر کسی کی بہتریاں آتی ہیں۔ اس سے بھاگنا نہیں، اسے فیس کرنا۔ جس کی لائف میں بولے تو چیلنجز نہیں آ رہے، تو اسے بہت پرابلم ہوتی۔ جو چیلنج آتی ہماری لائف میں، اس سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے ملتا۔ اگر ہم اس سے کچھ نہیں سیکھے اور اسے اگنور کرے، تو ہم پیچھے رہ جاتے۔ ہر چیلنج آتی ہماری لائف میں، اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے ملتا۔ تو میں ایسا بولوں گا، چیلنجز کوں سپورٹ کرنا چاہے۔